Hunɗe fu ko keɗɗa taƴoral mun sanne e ko pamuɗa e mun sanne. Attawan felicere mudum ana yafi ana mafee. Sabi fellisere wawaa waɗeede e huunde nde neɗɗo sikkititto. Walla huunde nde rafi faamu woni e muɗum. Eyyo, ko neɗɗo faami faa gasi felliside ɗum ɓuri.